Näütüses, ku sa tahassi ütte väega hääd salatit tetäq, a paprika ei olõq alla hinnatu ja om väega kallis, sis või minnäq kaiaq miinus viiekümne letti, kas sääl om midägi hääd.